Kolontsain̈y ndrô Vientinamo, Vetinamo Vetinamia, <hesitation> maro karazan̈a, avô lafety taôn̈o vôvô zen̈y ten̈a tian-drô ankalazan̈y. Baka iô amijay <hesitation> resaka sakafo zen̈y irô ten̈a manana <hesitation> tsiro nany mampiavaka irô. Ia, karà karà atôny pô ndreky lamoziky tiradisonely àby io zen̈y.